अन्ग् जिमन्किनि दैअ रेस्तौरन्त् प्रौ थन्ग पिशप्सु, बिऔ है अन्ग् मोन्तम्, बोत् बुस्तु अन्दो न्गो किन्तन्गु दैअ, मोन्तम् बुस्तु को अन्ग् बोत् छेपन् न है। फिर्स्त जहे बए मोमो, मोमो को बोनो बोत् को मोन्तम् नि मोन्त है पेलेपेलेक् जहे। तिग से, मोमो को है नन्ग बिस् ब त्रिस्, त्रिस् निग जो है बोत् को मोन्त है। तिग से, मोमो को है नन्ग बिस् ब त्रिस्, त्रिस् निग जो है बोत् को मोन्त है। म्ब्रै मन्छे जहे बए छोव्मिन्। छ्होव्मिन जहे बए अन्ग् बिनि थक है, अत् लेअस्त् फिफ्त्य् ब सिक्स्त्य है, बेरत् ग्रुब् प्रैस है। छ्होव्मिनि ओनओ है, म्ब्रै रोल् हन् जहे। त्से जहि होक्, न्गन् दव्नि होक्, न्गन् भेछ् होक्, म होक्। रोल् को बोन् न्गन् सोलिस् थक, से पोन्छस् थक न्गन् हन् जहे अर अरम्से। इए मोन्तम् बुस्तुअने बन्सिन् जेह्रौ बोगुतिल् कुरौबोन न्ग को मौनो मोन्त हगिन्ने। एक्दोमि रेज्निबिल् प्लै जेह्रौ किजिअ थन्गने, बन्सिनने बिए दम इसन्ग् किनेअने मोन्त्गने।